A, las burrillas, essas tamién sonin corrientis paquí. Ara tienin un pelagi mejol, la verdá. Enantis avían burrillas que davan mieu más que de ve-las. Ogañu ya sonin más aparentis i seguras. Pos sirivi pa ancançal pala parti alta delas casas i delas fachás. Sonin estruturas temporalis que premitin alos trebajaoris d'estal segurus mentris que hazin el su trebaju pallí arribota. I assín i tó a ca añu ai angún sustu en Estremaúra.